Binatang paling wou, nawancu wou siare rakawaraku aip to'i waukuni. Waraduambua rakawaraku sampai sake ma paling <hesitation> wou, ma ipi wou. <hesitation> sabuade ditaki rumpa romo aka tolo ni, karanga garana, wou karanga ka nahina sadama cinai, de sambia aisi woun tingawa loa siare, tisi pundeu sabun karanga. Wou au kombi siaka, pokonya emese'ela, pokonya sarusa ademu wou siaka, mapili kene tutamu kalo tishanum ngeh, wou karanga. Na biasa kai siare'aka tolo wunga oru fare mbotonani, wunga oru fare sia karangare. Alumu <hesitation> (segala macam waukhoi ka fareka, de termaksu sia re tapi sia mapaling wou ma ipi woure sia. Kadang na lu'u dei oha rau na andoure, na wausi lu'u sia dei oha, kalembo ademu aina ra ngahani, alum wou oha de bune wou timba waur na ede. Karanga sabua, kaduade karawo ma toi re, kacoci re, karawo kacoci, kacocika wati wousi sebenar, kombi japan wati japa iuku kangofi sarumbun pala wou nafa wou nawa kacoci ka. Au eli dekanka, marakaku iusi wounka, pala sarusa de wou nawa kacoci ka, de <hesitation> mamawu poda jakaina kalo ma akesi, mamawu ma iusi nawa kacoci. Au wunga ncauna ama ngadi dohore, wunga ncauna labo renganle, kan ali siare eli- eli- ali asa nggahimu, de na wou siare wausi elindede, na wou, wale di ase. Pokoknya dua mbua edere rakawaraku, wara jimba jimba wou rau jimbani, waou sarumbun jimbaka, wou sampe hi'i hi'i jimba, lowi dekamu nge'e wounani, pala haruse, waraku ma tua ma loan cara lowi deni, cara lowin loki lau wou ngoruka, kalo urusan woure, edep ma ipi wou kawarakuni, kalo binata ma wou.